Yë dun xa'ajpë verdura este jue mëjk yë dun yaj kuenda atyë ko'o yë du awa'ats tum myak ydëp met's xë, tëkëk xë kap, kap më yë je'ijk dun nyaka i'ityë pakya jyan tëm pyuch, nebya mëjk ka'akën tu'u xëyë mëjk yë myextuk, si'i yë mëjk dun xa'ajpë repollo yët's dun wëntyë mejt's xë mextujpë, yë lechuga este kap yë nyaka mextu'ukë met's xë, tëkëk xë cuando, ne- nebya da'a yë dunën ji'i da'a yë dun neyb ko'o madax xë da yëdun myextukëp awa'ats tum para que jadun dun oy dun mjëxëp kayëp ukëp porque në ko'o yë du xë nyanaxnë mëxwa'ajnëp yëdunën.